<noise> at tek ma ngua lek kanana ngeth de, negth da ngo, ngu ma ngu kutam. Kutam ba ma baul. Ngu kutam ba ma ithung ma tha don mang ngeth dak kama cha kang ngeth ma lek mangeth. Da am bes ia cha ma chutam galan, dak ang ang githok ngu tek pe va lat ura <noise> ngu ser ama aurat ura ngna tet sa ma kama ithang va ngu tek na ngeth. Atha tek ithong ma a cha dichin na ngithong ma ngua sang ar ang ngeth. Da muchus ma ngua ve va agi atha teki ni ini. Ambes ti kua ria githa tekin ni ma sang ar ni chalan. At lek ma acha di chin. Ngua ve vathum ngeth da. Muchus da ngua ve vatham ama sagani dak ka ngeth nga mor dak nga ve. Dak kave va ma sava ma suguni chalan da bes ti kuarasia ang gung ma atha tek ma a charot. Ngu su chut ngu tal avathupki da ngua tet sava lat, da ngua tet ngu tap sa cha ma nga mung. Ngu pat ura chini ngu tap pe va lat. Muchus sa chalan ia pa lam nga tes ngu bun ga nathup. So atheteki thong bik ambes ti kuar ate kini ma sagani. <noise>